E ën frigo a funsiun-a che ti t'lu tache a la curent, al e 'na scatula cuimbentà che ti t'lu tache a la curent e praticament lon li al a ün cumpresur ch'a fa, al a ën gas ëndrinta ch'a gira e l'espansiun dë stu gas si a fa si ch'a së freida tüt lon ch'a ie ëndrinta e a crea, a crea freit ëndrinta, al cuntrari dê cum a farìa ën furn